أدخل المنظمة بطريقة غير مباشرة، وأجوم أراجب تحركاتهم، وأجمع أكبر قدر من المعلومات بدون ما يكشفونني، واستخدم الذكاء والتخطيط هو المفتاح عشان أتسلل وأخد منهم المعلومات المهمة.